Nase kamionka nok wechino shte shpuert nosh volant nosh este- estenino shpalank nosh fren nikə ninat shno kajuel notsh shkyant rinshtenino lallꞌ motor, xtesh baterian, nosh xtenin xyate, axt noyikə, este no lankə noyak kenihsangonich no statoto tosini toraskway yibuen' stagonlo xtatobkon tatoo este rsguiente rat kosono toesban' este kolchonad este koskono guechino este yinani sloo gueno este lotechiguisrnier nograteni goni len parate goskenoan xpoeret kway yimbi not na totchinki tapnani notichingolatgra kosk kesak goyin ratekoske.